ما حسبتهم بس كثير، يعني لأن مستشفى، أكيد ما بحسب نوافذ المستشفى ككل، ولكن بحسب إيش يعني، المكان اللي أنا بالظبط أشتغل فيه، بالفرع بالظبط اللي أشتغل فيه بالمستشفى أوكي؟ الغرفة حجنا ح حجتنا إيش؟ اثنان تجريباً، الصالة اثنين، وهذا هون واحد، يعني حوالي أربعة، وهنا خمسة، حوالي خمسة.